Misy fitaovana izay izany an, mandeha amin'ny herinaratra. Dia ny fomba fiasàna izany an, <hesitation> ampidirina ao anatiny ilay vilia malotonao. Dia misy misy mitifitra rano avy aty ambany, dia izany hoe mitifitra rano ambonin'ilay vilia izany an, dia iny rano voatifitra iny an, lasa manadio an'ilay vilia. Dia afaka atao vilia na vera izay zavatra ohatr'izany dia izay izany ny asan'izay fitaovana izay hoe, fanasana vilia. Dia tsy ianao intsony izany no manasa anazy fa ilay fitaovana.